تسألني لو إني أسوي مسابقة طبخ، أسوي طبق كويتي أصيل مثل مس- م- مسبوج الدياي. مسبوج الدياي هذا مع دقوس مميز يعكس تراثنا، ويترك انطباع مميز عنده الحكام. وجميل جدًا يتكون من الأرز ودياي وبعض الخضار.